<hesitation> Ho an'ny magnano akoa gn'an'i Rosia zao an, e kolosay zavatry hitako zany indreo aloha tena mbola hoe sôsialisma be e, e fanzaka amindreo any zany da tena hoe natao hoe hiasa hoagne vahoaka zany hoe tena manaza agn'izay indreo, ary magnaraky an'izay e finoagna amign'ao zany da mbola tena hoe gn'ankamaroagny, eny e mety efa misy eo gn'hafa fa ny tena ankamaroany aloha zany da hoe katôlika ôrtôdôksa indreo.